L'ai vist gl'ippopotami ch'a sun si ënt ën parch dauzin a nui autri ch'a së ciama Zoom, suma andait cun i nëvud